Haɓɓo hakunde honiyam koo ɓe kolonbi waɗinon ɓeetade. Ɗun laatinooma masiiba mawɗo wonande leydi ndii. Konunkooɓe huurɓe maayii hen. Iɗun hiisee e ñaŋalde walla ko huunde wonde mawnde e ley istuwaar leydi ndii.